كنت هفضل فقدان مفاتيحي وده لأن ممكن استبدل المفاتيح او اطلب المساعده من حد يفتحلي الباب، لكن فقدان الموبايل أصعب لأنه مليان معلومات وصور مهمه، وفي الوقت الحالي الموبايل بقي أداه اساسيه للتواصل وحاجات تانيه زي البنوك والمواعيد